yalla matontiro di zamanu ɗi e ɗi bawi wurtinde annal tagaɗo na ɗi bawa gongo non e ɗi nafa sanne amma ɗi bawata wurtinde annal tagaɗo ɗume tagaɗo kan womni ko waɗi. To tagaɗo wala fuf kanjima ɗi gollata ɗi mbawata wurtinɗe annal ngal tagaɗo anndi ngal jomirawo muɗum wattani mun